A watan inde ma be inde saaro ma, a yeccha hujja kowadi a mabbititta mai. Daga totton be mabbitinte be hokke bosesel anbo a wata <hesitation> limgal ngam hala ta himbe fere wara wujja dum naftira be inde ma. Lawol yerbugo patakewol on je jamanu je himbe wawan yewta hedi mai ko kuma tura lenal hedi mai nder wakkati sedda.